Yato ku pahangi to anu, <hesitation> penting na to kuliah, supaya na maballo to jamanta jamanna kedepan na den den siami na ditandai tu se <hesitation> apa selamanta to kuliah ato eke misalkan kuliahki den to disanga gelar. Karena biasa ke la mendaftarki jio perusahaan perusahaan biasa harus ki biasa <hesitation> di dijakarangki sanga to ijazah. Tapi biasa duka <hesitation> ke misalkan anu la mendaftarki dijakai duka tu skill skill ta, namoi den duka te ijasa ke ijasanta jio dunia perkuliahan ke tae te skill ta biasa. Karena yari to dibutuhkan to skill biasa sebenarnya. <hesitation> terus ma' kuliah na supaya na maballo jama jamangku ke depan na. Supaya na mado <hesitation> apa supaya buda duka tau <hesitation> ku sitandan jomai perkuliahan buda duka sola solaku kusibawan, kan tae kutandai jomai biasa pesan na tapi ku tandai mi selama na' ma' kuliah. Terus Yato ma' kuliah ki biasa supaya na <hesitation> madomiki buda duka sola solata. Anu <hesitation> disolang duka ma'guru ya duka tujuanna tu ma' kuliah supaya na tiro maballoki tau. Atau biasa supaya tae' na pa' baga bagaiki biasa ke den apa ditandai. Yamike tae apa misalkan ditandai biasa di tandai, na pasti na baga bagaiki tau, karena biasanna to pas tae kuu ma' kulliah senga' siami masalah anungku <hesitation> mappikirina. Selama ku te ma' kuliah senga' duka pikiranku <hesitation> pas tae pa ku ma' kuliah <hesitation>